आरामदायक और स्टाइलिश कपड़ा पैन पसंद ची आमतौर पर जने की हमा टीशर्ट वेगी जीन्स वेगी जैकेट वेगी स्वेटर वेगी हुड वेगी कार्गो वेगी और कुछ विशेष अवसरूँ पर जने फॉर्मल कपड़ा वेज्ञा पेंट क़मीज़ वेगी कोट पेंट वेगी।